دواړه اوبه ښې دي او د اړتیا په وخت کې باید وڅښل سي، خو رڼې اوبه ډېره ګټه لري او هر ورځ باید ډېرې وڅیښل سي. رڼې اوبه صحي وي، کیماوي مواد نه لري او ګټې یې ډېرې دي، ګازداره اوبه په ځیني وختونو کې ښې وي، خو له دېرو څښلو څخه یې باید ډډه وکړو، ځکه ګازداره اوبه سوډا لري او سوډا معدې ته هېڅ نه وي او هېڅ ګټه نه لري، زیان یې ډېر دی.